Naxol toz ndyeta nzina reya nak mzina ma'ba orba nxon nnn- naban toz ma'ba, mbay na cho zi ma' zou toz ndye ncheya' nak ngucha', lis lis ncha ma' pen pen ndyema' ndama' na poja nxek ma' naba nchaxma' ma'reya mbuyn ma' mas zoun ndye bay.